Ten years time, nanga bisennsira bianio man'na manga niore. Ewo apandan karito naua nimuan nanga kopian, nanga kerap. Nanga kopiaro toreanam puran eva andan ne diki diban eram wakan na miokoro wan diki din, save up pura pandan eva andan nep. nanga sapotim wara reke, sapotim wara ngakin, evri sapotim nanga mera reken tan, noit tamapiam era kain tanai era pura na, ten years time. Nanga ken tutoun iso tobaon, evan da wadam motororo wan danai manin dam mani avere top uan nen, avere top umainit era ne, wakan nangakera puran. Wakam pura pun dan, kop manin deuwan manip pundan nanga oindan tama pian. Eworoit neno wan karipian o, oiran na tunan puran o, era kopitan tawap pian. A pandan oirat noro wan, manan. Ten years taim nanga kain plan, nanga kopiatan tororian. A pandam oirat oum inam tsugu akom tot inda tsugu atop era to nimpu auvorat. Manap, nesuain era nanga ondan ten years nais owan eran nanga kopiaro manin tam puraim oi raiora, oit. Nanga ken dan makawi tuntan business koporio tan dikidiki wan nem oke nangakera. Eran tan oropukui puneman, eran dan ne taupman oupum eram e oit ne averepat eram pom paup o deram pura nan. O era wat tan aiwat amait tandam, invest purawam capital nangakera, manan plan ena eran mani bei, miniep nanga poin iroman noin. Oke puare mara tan, mast taumap pian, evan ne ausipan deuman amanin tamom mangi nip oit era, eran tasit an ne omain da bobioro diki divan da bobioro wan dan. Dake reai an evan ne oinda manin ni takenim tapaup oira, e ne kiki wam tan, taumap pian omain da nangakera pura pum oit. Aus ne nimpuai apan tunan pura mangi nip waio, tunan kopiara ois era pan kap pipa wan. Eran dikidiki danit deuman dan mata nan nanga deke noa, evan oiran nanga kevap pura paua mara ennit muni taumap pian. Apan dum matau makasi, eva top nanga kain plan ne, ten years plan uran oi nabas nanga kopiarok omain tororean <noise> uran na, en ne oira barait anau meai nanga kopiam ais business eram. Oinim, oinim mukunan noanim mataupo, dikidiki nanga taim, dikidiki banaim ois ois i ban dan neke purai omain ni ouna pan manin dan dakopiro. Eran ne, taumap pip auara mara tan, evan ne danga tan nam omain. Taupu anam deroroan, e ne oiram pip tai iruman noan, tauman anipoi mera oin dat tan tauman pita baiap, oit matau tan nangakin plan ne osa togoworama aumas iokopat, manan erat manin dan keke dan na okopon ainemin e. Manap ten years time plan nanga kain eran ne.